حبيت كتاب <hesitation> او روايه اسمها ارض زيكولا روايه خياليه ممتعه جدا جدا - فكرتها مختلفه عن-روايات كتير-وقصص خياليه كتير هي تلات اجزاء وارشحها جدا-ان اي حد تاني يقرا غير لانها حقيق ممتعه مش ممله- فا انت مش هتزهق وانت بتقراها